Vetsivetseo hoe niakatsy ty haavo ty riaky ary rakotsy riaky aby ty tany aby. Ahoa ry fomba hahatafavoaky velo ty olombelo?